Okei krismas, krismas a'anana ovia bagana ena ko'orena agonanai. Ai ibouganai kaisa'aku anana a'ana gaga'ada ovavai <hesitation> o uvaiaku, uvairi arava a'anana kanona ba'unanai o gebana ba'unanai o gai eisa'aku ai a'adinano. O aidamuna, amurimuna evavine kaunana da eva nonoa inoku a'a iana a'aenanai e stat emai ega eku'a amurimuna da enouraro venia. Krismas na a'anana a'a deina a'ana emu aogaga'ada ovairida emu uko gaga'ada, emu maora sina'ada viuda, emu bugada a'ada iboudadai agona a'ananai vovairearea venida. Ra'auna kaivananai a'anai em kasen da nao vanuanai o abu egena orasave abu ba'anana. Abu ba'ananai eda mai paraimisinai gegai gemai ro'ava o ei emu abukapeanai umia ro'ava ko ai da gemai ro'a geisani'o ro'ava ba'ana korikori, kirismasna a'anana a'a agona, vumai vumia kapea vu aniani. Vu ra'au, vu vainai, vu diare, vu karubou. O kirismasina ovia bagana ena orasa geona agonana. Ovia bagana ena geona vu ra'au aina. Da vu inuinu, da vu vaiaku, gebada no vuani inokai namu'ada vaida vu inu loli wotada o a'adina vaida vu'inu da bia. Badinana a'anana a'a krisimasi ai vura'au ko vu inu o vusia ovia bagana emaiainimai emai emai ia agonai evago'u mai boubou geva isamai a'ana iana ovia na. Iana dirava na ena geonai eko'ore anai e'i gaga'ada esieikao. E'u gaga'ada esieikao inoku nana e'u gaga'ada iboudadai geve'o. Ai nonoana vuisau makamakana ama isania. Kirisimasi na ana a'anana. O emu sistada osidi vugana aenai vuebo emui agamuida vuveri. Agoda vuveri inokai vuga ka ena ura, a'a gavana euravena va ko da eabia a'anana ai eba'ana vere eisana ko da eabia badina ena monida da idai voga vogavania vomai vomia kapea teiboronai vosia okei inokai i'ida kamai ai va. Ai agada uveri kaumuida vumai emui gavada vuabi. Inoku ai kaka kaka vuko'ore inokai ka ena gavana veabia vegana ka ena gavana veabia inokai vura'au. Kirisimasi na o nobo'oda vaida vuvavai, gebada vu vavai inokai vu nobo'o, vu aniani, vukarubou, vu vainai a'ana kirisimasi na da voaogaga'a. Kirismasina agonana da oma aogaga'a badinana. Kirismasi na a'ana ra'auna agonana a'adina. Inoku o ema eda mai edasia ai ona eda rebani'o inoku gavana ka eda vavaia, da voisa'aku gavanana. Emu kasena ko o emu anti na ka vemai, vemai a'ana da oisa'aku eda sia o ai isa vaea'okoa inoku veisa'aku, gavaka a'ana kava raroava. Kava amouria va. Vomia bo'o mia bo'o ana ai edamai eda avagae, vora'oko vo vainai, vodiare vo ra'au, a'ana ai a'adina.